А-а, где для тебя проходит грань между пародией, умелым заимствованием или адаптацией и плагиатом? А, ну, наверное, начнём с пародии, это самое простое. Пародия она обычно чётко заявляет о том, что она пародия. То есть она не пытается как-то скрыть это. Она наоборот либо выстёбывает что-то, либо просто хочет воспользоваться каким-то приёмом и при этом сделать отсылку на что-то, но она при- практически всегда старается показать, что оно явля- что она на что-то ссылается. Заимствование это делает не обязательно, но заимствование оно обычно нужно как приём. То есть это что-то вроде вдохновения или чего-то подобного. То есть заимствование оно может быть сделано грамотно, неграмотно, но оно обычно не пытается паразитировать на каком-то произведении. Оно может стать источником вдохновения или приёмом, который тебе захотелось использовать. А плагиат - это именно что наглый, э, это наглая копирка один в один зачастую с-с, как это называется? Практически без добавления каких-либо оригинальных идей.

Я считаю бесполезным весь курс школьного образования, потому что из него я не помню практически ничего. Дай бог, если я помню один процент из того, что там изучалось – дай бог один процент... При том, что знаю я довольно много, просто не того, что проходилось в школе. Вопрос: зачем я там был одинадцать лет?

А-а, печальный вопрос. Да, я был влюблен в своей жизни, и довольно много раз. К сожалению, ни разу этот опыт ни разу ничем хорошим не кончился. И-и не в том плане, что я даже ни с кем не встречался, а в том пл- [disfluency|и-и-и] и я не на какие действия не решался, а как раз наоборот. С большей частью тех девушек, в которых я влюблялся, я даже встречался. Просто как-то мы не сходились, и пару раз у меня были очень тяжёлые расставания и разривы. Один раз даже с очень большим скандалом, в результате которого, ну, у нас чуть до судебной тяжбы не дошло. Но-о-о, и да, любовь - это, конечно, классно, но, честно говоря, теперь я немножечко всего этого опасаюсь. Я гораздо внимательнее отношусь к тому, как я ищу человека, который мне понравится, и с которым я захочу заиметь отношения.

На работе у моего начальника это фишка такая. Он обожает ставить в начале невыполнимые планы. А затем, когда выясняется, что, о боже! Невероятно! Оказывается, невыполнимую работу невозможно выполнить. Он плавно опускает планку до того уровня, на который весь коллектив отработал. Великолепный человек. Обожаю просто!